Shaka banje dim, baka wula, me dim ɓalai mo ko wula, baka wula kai lomami. Dum boko ye bincike ko miya mi aka wula mina mami. Aka wul lorani. Miyai me wowun miya mi bamwu, miya mi bam me wun shin, a'a wun wuwu a'a wun nai wonduwoi, wun nai jolo kamo miyai me dai dim boko ye bincike koi boko ye boko al miyai me wowun gin kamo woyime la duko pani mina mawu shimi aka dim boi laango bla wu wuli. Bo wul lorango to kai dim a ka kanghai, awiwo an paipai. Kai dim lo tamno bo wun do mina mongo au do wula mina mongo, bon al mina mongo me ka ara shuri. Ka miya mi bam, ka duko ye wom bam. to kamo shimi woi miya au ta bo lambe mima mamaiu. Kida mina mamai woi gwangwu. Kida miya shori boko wul kamo lowo kishimi ambo mi ato do lomai aka do wai mu mi an gire woiji shimi ɗumoi ana shiri, ana balabala goro mamyen bam dinga dinga to me wo min jinda kamo khimiu. Ka bin shimi baka wula dum boko yinge yingima, me dum dumbo ɗuwa miya mamu dim bawu wula wun yinge yingima miya mi mina mawu woi gwangwu to wako ta bo wula miniu yerei wun gin kowot, yerei dingadnga yerei dinga dinga tro aka ta bo wula mina mawu. Kida boko ye wula, pordondai aka do shen mai wo kai ya wula mina mi gwang. To kafin ka doko sheni, dembe ka shen ɗeɗel ka lare, ka lare shimi tawa, alai shimi krauni. Ba ka wula waka ye wula mina mi gagaga wai miya wula mina mi gagaga. Kam kam na kumba mamai miya jung ba ku wula ka bele belima ki duwa woi me shi duwoni dame boi ba ka wula ka yinge yingema. Kiduwa miya mi gwang yiki, miya mi gingingha yiki ku yinge yingima shini won na kubomai bala koi adeni.